मच्छी ओइने अपन फिनके प्रयोग पौडी खेलेकतहिन आऊ दिशा बद्लेक तहिन उस्तिहीकर्के <hesitation> अपन शरिरके सन्तुलन बनाईक तहिन प्रयोग कर्तियाँ। फिन मच्छीके शरिरके <hesitation> उप्पर रह्ता एक्ठो आऊ दुईठो यहाँ मुण्डियाके साइड साइड मे रह्तियाँ आउर एक्ठो पुछिया। पुछिया महका फिनके काम कह्लेक खासकर्के दिशा परिवर्तन कर्ना है।